Mifampiresaka amin'ny alàlan'ny feo maro-o samihafa ny trondro, saingy <hesitation> miankina amin'ny hoe iza ilay ifampiresahany ary inona ilay ho ambarany. Ny azy ny feony dia mivoaka amin'ny alàlan'ny <hesitation> fampangovitany an'ireo hozatra adonany amin'ny tataviany. Ny mahazatra indrindra ifampiresahan-dry zareo dia amin'ny alàlan'ny fihetsika, ny loko, ny feo, ny fandefasana tara-pahazavàna, ny-y-y fandefasana herinaratra ary ny fofona. Araka izany dia tsy marina ilay fiteny matetika ampiasain'ny olona manao hoe "Moana toy ny trondro"